<noise> Yɛhwɛ aboa apan a, ne ntaban no nnyɛ tu nko aa na ɔde tu Ne ntaban no, ade titire ntia Nyame de maa no ne sɛ ɔde bɛtu deɛ nanso sɛ ɔɔbɛda a, yɛhwɛ kwane a ɔfa so da a, bere biaa no ɔde ne ntaban no sosɔ dua no mu na ɔde ne ti no aahwehwɛ fam nti ne ntaban no nnyɛ tu nko aa na ɔde tu. Bio, ɔsan nso de bɔ n'ani ho bane. Bia ɔnam baabi ne ɔhu biibi a, ɔtumi de ne ntabu no bɔ n'ani ho bane. Nti sɛ yɛtu sɛ ɔde tu no firi mu a, ɛno ne ɔsan de sɔ dua mu de ne tiri no sensɛne fam da, na ɔsane nso de ne nsa korɔ naa nso sɛ ɔsi baabi a, ɔtumi de ne nsa korɔ noaa kata n'ani anaa bia ɔsi baabi na biibi ɔɔba a, anaa danger bi ɔɔba a ɔtumi de ne ntabu no kata n'ani na waasi ne tiri ase anaasɛ sɛ mframa kɛseɛ bi ɛɛba na baabi a ɔsi no ɔntumi ntu a, ɔtumi de n'aataban no <hesitation> ɔbae mu a na ɔde aakata n'ani. Ɔbae mu a ɛyɛ tententen <hesitation> nti ɔbae mu a na ɔde aakata n'ani sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mframa anaa biibi nhyɛda nkɔ n'ani.